Ireto avy ny karazana voninkazo fantatro: de ny hortensia, ny jasmin, ny telomiova, ny mimôza, ny tanamasoandro, ny raozy ary ny voahirana.